تقريبا هكه نشرب في اااااا أربعه لتر في النهار و كي نحسبوهم في الجمعه هكه ثمانيه و عشرين ليتر اااا ممكن أقل شويه ما هكه حسب التقريب مش بالتظبيط بالحساب بالحساب في بالي هاكا قابل ثمانيه و عشرين ليترا أكثر شويه أقل شويه المهم ثمانيه و عشرين لترا موجودين.